Ät ispäj kyajpapät colorta'p yänhpä äj ote'ojmä e popopä, yäkpä, tzujtzupä yyyy y ja'ka'nta 'yantyi tejenä pues ispäjkyajpa't moradopä, azulpä, guinda, lila, este café e yyyy jejtzye yänhpä yänhpä nta't muspa mas ntzamä por que pues este nta't musayajpa mas nyäyi, pero este janu'sy ijtyaju color yänhpä e e e muspatä'ijna ntzamä pero nta't muspa mas ntzamtawä por que nta't mas yänhpä musayajpa nyäyi.